مواعيد العطلات الوطنية مش عارف الصراحة بس هو ممكن بيبقى خميس جمعة سبت والاعياد الكبيرة بقى والاعياد الصغيرة واعياد المسحيين بس كمواعيد وفترات لا مش عارف بالتحديد